الحياة الجيدة هي ال- اللي يبقى فيها الحاجات اللي هي الأساسية زي الواحد قادر يتعلم كويس، يتعالج كويس، ي- آ <hesitation> يلبي الطلبات البيت وكده. كذلك لو عنده طموح أو هدف لحاجة يقدر يسعى له بشكل أسهل. ميبقاش إن هو بيعاني مثلاً عشان يتعلم حاجة زيادة، أو إن هو عايز يسافر ف مش قادر فمش قادر يسافر.